Ileŋg de taboo dee nab otel kam hal koɲe ɗal. Dee nab ŋgal otel kam, kam hala. Bida aɲ koho. Ilen kef kə nazam ko kə nazam kə dega. Woo keff tə istagbal kə dagan tu ura. Woo, woo ɓo koho ik lak ŋgal otel na, en degen de tubi naɲi naani. Də ko ikhlak woo, <hesitation> deyin ki naaga.